Ikipindi iki ndini ibahati umwaka efumbili kumi na tano, ikipindi kila `ndinibahati ijahera sana, dakama ndiasenge pala ndisya utsenga tena, kwasabu, ndyae- ndyapata kyelesa rahisi rahisi, ndyapata kimbombo isyapa na pale ila ndipatie hera na nnyorosu. Ila isaiji saiji amaisa makumu kwanzira nasivoniha, <noise> imiaka giri saiji nde- ndivie minyumbu pangi mbaa, <noise> afu nde- ndivye namaisi pangi manonu sana kandende nibiasala ila ndyapata kira ndihinila, ndisamwa kira kinu yaani isaiji pandikumbuka, uvuta ndi ndiveza kile kipindi kile n- nditsi ndilonde ndivika au ndivomile ikinu ikyamana isaji ndi- ndivi- ndiripata lisana. Imiaka kila ndyavombaki imbombo, ndisembula tu hapo na hapo ndi- ndipatire efuishirini, ndilima hapa na napo efusalasini, ndipata apo na apo <noise> hera mbambatu, <noise> ili saiji amaisa vakavie makumu sana. Ilisaji ndihangaji hangajika velevulu ukuti ndiba kulundi ndilungalunga, <noise> iyo nguruwe nguruwe ihonanga nipata kidokokidoko vilevule. Ndikwendelea ukulondalonda, ndbakule ungalunga lakini velevule amaisa kiruta kibisa, tusukuma, ndiwita likoko tusukuma velevule hehe.